Surgical mask kam a waɗay-ɗum to kinal maa, ngam, ngam lunngol ngam, ngam taa lunngol wannane kinal, ngam taa lunngol waɗa ka sarkaago ma, ngam to ñawu nannge, ngam to ƴiiƴam koo wonnde huunde feere meccito ma to yeeso maa.